Ɛyɛ nɔkorɛ wobɛtim abɔ abrabɔ pa anaa abrabɔ a mantamu no agye atom sɛ ɔyɛ. Wɔ aberɛ a wonnsom Nyame bi. Firi sɛ yɛhwɛ tete no a nee yɛ nananom bɛnim neɛ ɔyɛ na afei neɛ ɔnyɛ. Mpo berɛ a ne bɛnnya nhuu Kristosom no. Nti wobɛtim abɔ bra a ɔyɛ abrabɔ tenenee. Mpo seesei aa kristosom <noise> nee nyame ahodoɔ som a aba yi. Bi wɔ hɔ a ɔnsom saafoɔ yi a bi nso ɔbɔ abrabɔ pa. Ne nyinaa yɛ sɛ wobɛgye atomu sɛ ampa wei yɛ papa wei yɛ bɔne. Wo nya hu papa ne bɔne a wobɛtimi abɔ bra a mantamu no agye atomu sɛ ɔyɛ papa anaa ɔyɛ bɔne. Na mmom deɛ mantamu no bɛgyina so agye atomu wei yɛ papa anaa wei yɛ bɔne no hɔ ne asɛmmisa no wɔ sɛ, ɛfiri nyame bi som mu anaa sɛ ɔfiri bɛ ankasa ankasa bɛ ahonimu ne bɛɛkyerɛ sɛ okay yɛyɛ wei a ɔyɛ papa Woyɛ wei a ɔyɛ bɔne? Nanso wokɔ baabi foforɔ a wei yɛ papa no nyɛ papa mma bɛ. Yɛ bɔne no nyɛ bɔne mma bɛ.